<noise> imiaka kikikwisa kulongoro <noise> maana pondio, mundilonga imilondele ikindilonda, ndiwona amaji ndiva ndifanikiwe. Nandomana ndolonda sana, unguruva ndivikage, ili ndipate isyinu sindinokune kuwulongolukwa, <noise> ndidova sana najunguruva ndivike, navavana vangu voni, avavika kunguluve. Najuna ndivike, ndise ndi- ndilole, <noise> syundilonda kum- kumbelo ukwa kama jindo jukuma jindipata. Ndidova sana unguluve andivike.